Pues ko'o yë nyokë yë tambor jue yë ji'ib yë awansëy ko'o nak yë kyox ko'o nak wyopyë je'e dun ji'ib awansëp jyodotyë.